Tar لون ga uo digita namu wallih wala ai taka digit iribimu benadem gubalka bagnosikoni merjaka bagnimoni ai tangon reyahon ichiku gon reyahju.